Ndi ọkwọrọ iko ke ụfọk Abasi mi ke ito, myun ndi ekpep nwed ke ufọk nwed emi edude mi ke ito, ubọk utim mi ede oro. Mmama ukwọrọ iko ke ntak enu edide nditeme ndito ito etu usuñ emi Abasi eyamde, emi anade ete nnyin idu mak etudo eyin eka ama eyin eka, mak etudo ami nnam ndito ito, mak etudo ndito ito akabade ekiene Abasi. Edu uwẹm eke afande ma ngbọhọ iduñ. Ndin ukwọrọ iko oro amam, anwan min ke kpikpru usuñ. Anam ami ndu uwem sukhọ emi afande ke isọñ ebi ma animband eke ami nasañade. Mme owu ọdiọñọ min nte eku Abasi emi anamde mkpo. Ono Abasi ka efuri esid, enai miyemke utip itu owu. Ndin Abasi atura mmḅom mmanam utum emi ebigh, ntoñoke idahami, nmyun mkpep mme owu efen ndisaña ke eti usuñ oro emi edede usuñ Abasi. Mkpo nte owu inañ otuke ubak ntak oro anam mkpo nte owu inañ ọduk asaña ma ame ọduk ke ufọk Abasi onyuñ ọkpọhọre ẹdu uwem mmo, e miAbasi ediberede mmo ke itie ke ufok Abasi. Ntak or anam mma utim lko Abasi eti eti mmekeme nditne kpukpru efen ke ebi. mkpo abañade ndika ufok Abasi nnyin mkpo Abasi, mma ma e ke efure uwem mmi. Ndin ame. Monyuñ nyan mme owu emi ekudde Iko Abasi, midiọñọke ọnyuñ ebine Abasi ọnyuñ anam mkpo ono Abasi ko efuri esid ma efuri ukeme mmo mbak usen oro ikemde, nnyin ikpunyene itie ke Isi Abasi. Ndin ukpep mkpo emi mkpepde ke ufọk nwed mma sukho ukpo mkpo emi mkpepde ke ufọk nwed anwam min ndituño ndito nweñ ke mbak Abasi siak owu ami edide abak Abasi edi owu emi ekemede ndida nditoñwọñ eti usuñ, emi ami ndide ọkunro lko Abasi, nnyiñ nda utim ukpep mkpo enai nte akpan mkpo nnamde emi etude mme kpep ubak mme ete ndito. Mekpep ubak mme ete ndita mme ọwọrọ edidi mme enyene ufok, me enyene ọkuk. Mmo nnyuñ ikied min ke usuñ, mmo ekedide eke mmo edide ufok, mmo esida ewo ọsuk min. Ke ami mma mkpep mmimo eti uwem ke mme mkpe oro nkekpepde mmimo, ke mmimo imeda e ida ikadia mkpo inyene se mmimo idiade. Idan idahami mekpep eka, mekpep ndito ndito enu edide ukpep mkpo edi udia emi esinede min ke idam. Usen eke me nkaha nkekpep mkpo, idam mmi etie udọño udọño. Ukpep mkpo, ndikpep nditọñwọñ mkpo enem min eti eti, nniyin mname ke efuri uwem me ndika isi nnam e. Koro edi ndikpep nnyin enu edide Asabi ama ọdọhọlete ke yak nnyun lka ke arumbud ikekpep mme owu mkpo mak etudo mmo ọdiọñọ ubok utim anade ete mmo anam. Enye ke nsuk nkama oro ke ubọk nsuk nnam oro.